Afdal leyi barikal ba khalis be ha yo mi walla ba tamim yomi be ha da, hubas a shif nafsi ragat fi waqtal badora, kan khallas shaqali chatta usura da dadda kan ana khasas be kun ba nam saʼal ashira da, dadda saʼa ashira kal-kal da ba nam ha da bisʼalni ba khallis yomi fog.